ɓa tuɓara tun mɛ onni han berara so boni han boni matete <hesitation> o vɛ ji a o yi liya o aviyon dɔron to tɛrɛnna twa mibin a dɛ'u we se ɓa nucoza a ɓora ho lo a vɛra he o we vɛ la o mu yi sin a o vɛ otɛli mu yi sin a o vɛ donk o lo ho aviyon dɔron to o i zo ni tɛrɛn so amɛ a bun han a cunu mɛ se